Ma wan ɛɛra ti n dugɛ mi la Farefari kaam sɛla n sɔi la Farefari kaam de la kasɛbo ti tuma miŋa zi'irɛ pi'isɛ nyuuni maalɛ bo ti fu san dita bɔ bo ma tari daaŋɔ bɔ'ɔra fu vom bee hu inya. Fu wa dita bɔ, bo de la sɛla n basɛ ti fu inya la nyɛta maalegɔ gee mi nyɛlegera kalam kalam bɔna fu inya puan n sɔi ti ma wan ɛɛra ti n dikɛ Farefari kaam dugɛ dia gee dage la nasaa kaam bee bua kaam la.